Si 'hiaj 'ngo nej chataj lí hiaj 'hiaj xuj siskitinj xuj ni anikaj xuj 'ngo chin' anikaj xuj chrun, sani ba sinin si 'hiaj 'ngo si 'hiaj xuj nanon' xuj raa 'ngo chrun kuta' chuj siskitinj xuj, si kanari' xuj 'ngo hiu'uj xan ba kwengta kuta' xuj siskitinj li nanon' xuj 'ngo un ni'hia, ro'min chin' ro'min ñanj ro'min bbé nin' ta naran' chataj lí kwenta ki'hiaj xuj 'ngo skitinj xuj raa chrun, ba a'ngo riñan nej chataj lí ni 'hiaj xuj siskitinj xuj riñan hio'ój riki koj ba sinin nanon' xuj riñan hio'ój, sa chiñan' ba 'hiaj xuj 'ngo ni naki'hiaj kunun xuj chiñan' che naki'hiaj xuj, achi'i xuj nano' xuj sa man 'ngo chin' ñan 'ngo koj ni 'hiaj siskitinj xuj, ro'min 'ngo chu'man si 'hiaj 'ngo chu'man lí ni nano' xuj raa 'ngo be' chiñan' ba, si chu'man ni nitaj si 'hiaj xuj siskitinj xuj raa chrun bé chaa 'ngo be', chiñan' ba ta ba ni'ninj rakin nanon' xuj uta xuj siskitinj xuj, bé ninanj chrun ninanj hiako ninanj min naran' xuj, ta ba maan 'ngo rasun hiako man ni naran xuj ni 'hiaj xuj siskitinj, bé ta ni urruj xuj chruj ni chirra' taní xuj lí bé ta min 'hiaj xuj, 'ngo chuche si rruhua ni 'hiaj xuj siskitinj xuj sani bé nej sij kamin min urruj xuj, bé ta min 'hiaj 'ngo chuche.